بالنسبة لي أعتقد أن الكون بدأ من لحظة الإنفجار هذا الإنفجار العظيم واللي منه بدأ كل المجرات والنجوم والكواكب والله العلم له نظريات كثيرة والله بيجدم لنا نظريات كثيرة عن أصل الكون لكن بالنسبة لي الكون هو يعني نتيجة تفاعل عدة عوامل طبيعية متشابكة ومعقدة.